To a yiɗi defugo nyamdu marori kam se a waada yiite, se a heba tasaje se a waada nyebbam kulikuli, se a waadan tattase, tumatir, be tingere, no a namri se a wayla haa nder. To a wayli haa nder to dafi to komai defi se a waada ndiyam, to a waaɗi ndiyam se a waada maggi, to a waaɗi maggi se a heba wayla marori no a looti se a hautan kooɗume se a mabba acci nder fe'ol nyamdu may defa, to defi se a nyama.